أحسن شهر عندي هو شهر أربعة لأن عندي فيه عيد الميلاد ديالي لأن كنتلقى بزاف ديال الإحتفاء من الأصدقاء والعائلة وكذلك كتكون مناسبة أنني نتأمل في حياتي كنسترجع الماضي وكنستشرف المستقبل بالآمال ديالو والذكريات وكلشي.